O wei izon otu ne o mene wo yerin me indi ba fere ke wo fere ba simo mo ke ane o mene izon bo tara tu ke ane wo bele wo mene zino otu bele fi yai wo mene u bo bra bele fi ye ane wo mene o bo bele tare nini, ane o mene tare ni be wan otu bo na bio otu kpo gba ne bele ke fi ye yoruba otu ane ya be fiye bo o mene na wi yo yan nana kene zin otu kpo were bi ke bike fi ye de imelegha ome ne wo kpo wi ye kake ne em gba de we izon ka keme oni pai ken do tuwa a ne me izon otu me ne wo ke ne ongu gbale ke emi mien ye emi ne gba me ne omene si, kiri gboro indi dou wene o ke mene mene yo no o kon mene keme turo timi ne o koro ni amene indi koro nini si koro de ba amene bo timi na ke ne yo mien ne gbi ne tuwa iyo be erein a wobo ne ane gba ane arema ka na awobo kpo ten mise yo kpo me bra timi mis erein la miene an omene ne e gba be izon bo taro embe o mo mien ye ne emi an izon otu bo se keme se ane gbade bele bele bele moke emi Wo mene bi yo be wo oge me o se gbi be sei gbe agunu wei ke ten ane nee kere mo agunu wei be sei sei gbe agunu wei ye sei gbi gba gbe sei bo me gbin bo gba be ebi ona ama do suo ko wo mo do ye on ba ka o ye ba ke timi yo bo ne tuwa mo ye nana ne omene wo mene ma keme a di me omene bo timi sei gbi mene ne bia omene kian kon olo ten blu ye olo ama bo teri ta ware otu ama bo teri ma ma te do oyi ma den fini ama be keme se dou evin kpo ba yan, duru kpo duruai ere ra kpo zi ya zi keme se o so ware ogbi la ha ane ke ogula otu be be na eye ba gbologha ane bra me miyo be zi mi keme yo duwoe ke ekere na keme di ya be emene na ke ne omene duwoe ware bo tuwa ane oyi ma dein foni la sendia dain me kala ama ten ye fini dou ane wo kala mi se be bi wan ye o pu ye yo emu gba de kala ama emu fini dou kala ama fini kpo me mi ye kpo bi yan mira me mienghan timi ne emene oyi ma dain fini laha ba taro otu ne amene ke teri amene ke wi fini ane me se fini otu me ne fa koro ane ama teri na ama amene ke mise yo koro na na ni mi Mise bra mien do mise oyi-man-dein foni be kripo ben timi bo bo me amene okrisi tin dou amene o kris me tin dou krisi mi tin dou kris ma tin de biya ama me keme se ama be ini dei o ba timi nee bo buboru la ama me suo de otu ama yan ogele ba ke ne ama ben dou gba ne ebe pre amu ama bo fini de ama bo yanre ye bowobo ben be wo yein otu olo ten sei do sei ne pai ne pre timi yo don ome ye mien ba keme ne toro bo tegbela bo ye bo se ten keme si ama mu ye mise ten mene si ama ke mu e mise ten osi ama ke mise bra la de gba dein gbese bi de owei keme pai bo ha ye amene pai timi na ke ne bo dou mien timi ne loko loko koro mi yan mu tun timi nee deni tu wo ke tan gbe si ne bo a beni si owu bo bo amene ke owei keme pai bo po yerin keme kpo bo ba owo indi ogbo laha fou nana keme kpo aku mu toro ke tangbe e mise bra mien timi olo ten timi neba bo mise bra mien bo oge ware otu eki biri fou osa ogele ten ne be fou bebe mise bra ke emi sei bebe fiai ambe fou bo seri be fou sa ogele ba ke ne ama kpo doro

Opia mo bra mo ba mumu mo bẹ te be kobo ba suo mien timi ne o ba bo na kene oge ware do suo gba do fe dou o ne on dure timi ne oge ware la oge ware kpo ko ware bo tawa la emu ka zi ba dolo wa bo be tare otu bo amene kore tie mo do o koro tie mo sin o kamai oka mai sin ba bo mise yo do seri be o ba bo ne oko ware laro oka ware otu kpo ba wo kamai sin bo woba bo oge ware la oge ware otu okamai sin bo se na ke o dau yo ke mu dou, agadagba yo ke wo mu suo do mene wo agadagba yo suo bo so wo mo suo sin bo yo suwa suo tero bo po yere ye fa tei ke wo mo mien yo mu mene ye turu wei yain keme se bulou te otu ozi feye o ba fe bra ba kpin kpin tiye timi nee ogboro ba fe de gba de ba keme se a turu a turu mise bra tun ne a turu tun timinee mise bra a turu wo mo tun timi nee o mene ma fin la bo kemese toro bele ka toro di dou toro di de keme si were pai e be bo me wuu wuu toro bo pai toro pai sin bo keme se seri sin se okubo mosin oru mo Baíní bírí otu bini dou toru mu suo gba keme se ongu ke poko bulu kunu u kpo mu fina mo ke mi beri mi mise bra mien bo keme se dou ibe do suo de sele nana otu di ye ba kobo kobo kpo diye de mise dein o dau otu nu be ke do bo na ba na fari ye tuwa bise deni me kase te be wei yo mu sube ba se timi bi, pike me mise dein me tukpa ehn <hesitation> pere oge tukpa oge bo mo ke mien timi nee mise yo bo po bo pere oge ba boro pere oge bo bu akobo akobo se, zine ye zine se ama emi oki emi yo emi toro ban yo kpe emi iyoro otu kpo yo owei otu kpo yo oki kpo wei kpo oki iyoro kpo oki mise bra mien o mien timi ne o keni kurai la be omene wo dau tuwa de bo de owei lucky tuwa dẹ o gba ro mu gba de mu be ke se be were ozifari ye mu ozi farero so ama ozi fare ozi fare na ke ne mise ba me ozi fare ro tona tonu wei tona kpo tona kene boro tone tona bo

Mi iki yo ke kon ye zine ye ne oh mien ye kpo fa eki yan ke kon ye ane sei gbi bi-yo sei mene kom tan gbe ne ebi ko o suo mu ke mien ye ane mien na ke wan do pesi pesi are bra ke gbele ke tuwa ebi bra mien ebi ra se be frou sin don frou tin gbe ye mise bra mien na ke pese pese wan do ama po, po, po be de be de ke mien ye izo kpo izo wa o kpa mien na bowow bo dein de kpo fa o pesi o suwa mien timi nee po bo la oku ware bo mene oku ware bori be afina ware laro oru ware oru pai ware oru ware pair ware oma laro ane bo bo ikisu suro kisi no 2 no 1 balade keni kere mu ege ware o suro Gein-wave a mu timi ne, geinware a mọ bụọ bọ, taware, mh akọware. Akọwar e amọ bụo bọ tạware la dọ. Amini kunu be. Tabiree amọ bụọ bu bọ iye mose a mo mie do. Ekiaan bịbị nị sin na. Kịnị yo bọ tangbei toru pua, wooḷ ser bose, ekidan bosẹ weri biyọ du̱o te̱i waki buanbọei. Bịsị bra a momie sin bo. Wani bẹ amini mini kị wan dụọ pẹsị-peri mịnị ogele gban bo do. Wan duọ pesi pesi gban bo bo mini kamai-otu kamai do, akamai, a kamai, nurmu mini tem osuoware ama yanre douro. Igo biyo sonoma kobio eh. Tun timi ne kuruware la. Aniyo la do.